Ie, marigna ami zô fotoagna zô fa mandende ol, sara ndrindra zany raha ôhatra ka ampitahana amin'ny fiainagna taloha satria anao mandende igny an de agny koà mampivelatra ny asa zay tokony ataonao, mampivelatra ny saignanao, a sarasara kokoa zany an ny fidiram-bôlanao hahasara ny fiainagnanao.